Su primu traballu chi apu fatu in vida mia dd'apu fatu in su mesi de cabudanni de su millinoixentussetantases. Tenia dexiaset'annus e m'iant <hesitation> m'iant pigau a traballai in sa cantina de Serramanna, cantina sociale del Campidano di Serramanna. Fia intrau cumenti a impiegato d'ordine, si narat. E sa primu dì fia intrau a traballai fiant i' seti de mengianu e m'iant postu in su pesu. Oi nai ca fiat u' logu a <hesitation> beniant is tratoris cun s'axia, is carrus poita inzaras beniant 'ncora cun is carrus e a cuaddu, in sa pesa e fadiant sa primu pesa, sa tara, poi andant a scarriai, torrant e scarriant sbuidu, su lordo. E deu, su traballu miu, sa dì, fiat a pigai cumenti intrant i <hesitation> i' bingenteris, cumenti intrant a sa pesa, pigà su nomini, su numeru de sozu, ca gasi totus is chi portant a cantina fiant totus sozus de sa cantina e deu pigà su <hesitation> su numeru de sozu, su nomini e scriia in d'una striscia de paperi fata aposta, su su pesu de sa <hesitation> de su de su lordo E poi u'orta fatu totu s'operazioni deu fadia sa <hesitation> su contu e controllà cantu fiat su <hesitation> su tanti giustu, su nettu de s'axia chi iant portau. E duncas nci apu passau totu sa dì diaici. Ma in cussus, cussus tempus sa cantina traballat dì e noti, portant <hesitation> tant'axia ca si tocat a traballai finzas a su <hesitation> a su mengianu de sa dì infatu. Infati, torr'a nai, fia intrau a traballai a is seti e ia scapau a is tres e mesu de sa dì infatu. <hesitation> E fiaus <hesitation> po sa cos'e papai mi dd'iant portada di 'omu direttamenti a ingunis, a sa pesa, e de inguni non mi fia moviu totu sa dì. Ia papau <hesitation> sa cos'e papai mi dd'iant portada inguni e inguni ia papau. Tocat a nai ca s'incrasi a mengianu, is seti, ia dromiu tres oras, torrau a incarrerai a traballai u' atera giornada de <hesitation> de traballu e sa dì infatu ia a mesunotis. E custu est stetiu nareus su batiari de su sa primu 'orta chi apu traballau in vida mia. Ma apustis de cussas dis mi nci <hesitation> mi nci iant postu me in s'ufficius e non traballà prus in sa pesa Su traballu miu me in s'uficiu fiat a torrai a controllai is contus chi iant fatu sa dì prima in sa pesa e <hesitation> a biri chi fiant giustus <hesitation> e u' atera cosa chi fadia fiat la denuncia, si zerriat, la denuncia delle uve doc, poita 'onnia <hesitation> 'onnia sozu teniat i' bingias denunziadas cumenti a s'axia chi ddoi fiat <hesitation> chi ddoi fiat prantada. Po nai, nci fiant, is calidadis fiant nuragus di Caglari, monica di Cagliari, monica di Sardegna, vernaccia, e tocat a fai po 'onnia bingenteri sa denunzia de su <hesitation> sa calidadi di axia chi iant portau in cantina. Poita custu fiat importanti meda ca sa cantina podiat produsi <hesitation> podiat produsi tanti binu de doc de origini controllata si narat, cantu fiant is terras ca is bingenteris iant denunziau cumenti de calidadi. In cussus tempus, su millinoixentusetantases, sa cantina fiat una cosa bella meda, donat traballu e fiat una cosa importanti, non sceti po sa bidda de Serramanna ma po totus is biddas chi fiant acanta. E difati fiant S'axia lompiat de totus i' biddas, i' sozus de sa cantina fiant sorresus, samassesus, serrentesus, nuraminesus, adiritura lompiant deximoputzu, nci fiat genti de <hesitation> de uda puru portat s'axia a bidda. Su prim'annu chi apu traballau, apuntu su setantases, iant conferiu trexentumilla quintalis di axia, fiat una cosa spropositada, nisciunus atera cantina in totu sa Sardigna iat produsiu u' tanti de <hesitation> de axia cumenti a sa cantina de Serramanna. Is atividadis chi si fadiant fiant <hesitation> sa primu cosa chi fadiant, candu lompiat s'axia, ddi fadiant su gradu. Nci fiant una pariga de <hesitation> de operaius nci arziant apizus de rimorchius de s'axia e ndi pigant una sricia e poi dda graduant e in base de su gradu chi fadiat s'axia fiat pagada a i, poita prus fadiat gradu e prus dinai piganta i' sozus. E cussu fiat u' operazioni si fadiat sempri a sa pesa, a s'iniziu apena intranta. Fatu chi fessit custa cosa andant a scarigai me in nastrus e s'axia beniat portat, beniat mollia e poi fiat <hesitation> si ndi 'ogat s'anazza e <hesitation> cumentzant a dda prenzai subitu e s'intendiat custu fragu de anazza in totu sa bidda E po cantu potzu nai de su traballu chi dopu apu fatu, candu sa <hesitation> sa binnenna fiat acanta acabai, deu e u' ateru <hesitation> u' ateru piciocu fiaus andaus me i' domus de i' sozus, poita cussus sa denunzia chi apu nau prima, depiat essi firmada de i' sozus. Cussus po ignoranza, de solitu non beniant a cantina po <hesitation> po non si strobai de perdi de traballai, e non beniant. Inzaras andiaus nosu a <hesitation> a i domus de i' sozus a ddus fai firmai. Ma non sceti a Serramanna, andiaus me is ateras biddas puru, si nci portant a machina, poita deu non ndi tenia patenti inzaras, fia su prus giovuneddu de totus, si nci portant a macchina teniaus, po nai, cuatru oras de traballu, faciora sa una torrant, si nsi pigant e nosu in s'interis passiaus su mengianu girendu me i' biddas, mancai fessint biddas strangias, andendu me i' domus a fai firmai custas denuncias. Apustis prangiu torriaus a incarrerai, si nci torrant a portai e a scapiaus sempri de u' ateru impiegau de sa cantina chi beniat a si ndi pigai. C'est de aciungi che deu cussu <hesitation> cussu tempus fiu <hesitation> fiu studenteddu e invece de andai a iscola, cumenti fadiant is aterus, andà a iscola sceti u' 'orta chi fia sa binnenna fiat acabada. Ma sa binnenna durat finzas a novembre E deu in cussus annus apu fatu, nci apu traballau cinc'annus, po sa binnenna in cantina. E intrà a iscola dus mesis dopu de is aterus. Is professoris infati mi narant, ma Piras perchè lei sta arrivando così in ritardo, e deu ddi spiegà sa situazioni, gasi chi mi fadia dus soddus e deu cun cussu dinareddu nci campà totu s'annu, poita ca piciocheddu e mi fadia prexeri. In domu dinai non nci ndi fiat e cussu dinareddu deu mi campau totu s'annu de iscola. Comunque su traballai in cantina mi praxiat, fiat u' traballu praxibili, fiat una cosa chi si fadiat cun prexeri, non mi costat nisciunu sacrificiu. Dd'apu fatu po cinc'annus de sighiu, cincu binnennas, e apu smitiu candu, u' 'orta ca depia partiri sordau e inzaras non podia prus andai e apu smittiu. <hesitation> Ma ndi tengiu u' bellu arregodu e 'ncora in dis di oi, ndi ndi chistionu beni e <hesitation> mi ndi parrit lastima chi sa cantina siat serrada, chi totu custu non esistit prus, <hesitation> est u' grandu pecau. Po mellu nai, sa cantina non est chi non esisti prus, sa cantina gei ddoi est 'ncora, sceti chi est serrada di annus e annus Non traballa prus, est <hesitation> est derruta, est ingunis, candu donni' 'orta chi passu me inguni e dda biu mi ndi parit lastima. Est me i' manus de, ddi nant il curatore fallimentare, ma niscunu dd'olit, est arruendindi a sola. Est u' peccau a dda biri. S'amministrazioni publica non <hesitation> non at mai tentu idea de dda podi <hesitation> torrai a imperai po qualsiasi cosa. A mei m'est capitau de andai in calincuna bidda e custa, sa cantina est stetia <hesitation> serrada cumenti a cantina e est stetia imperada <hesitation> po fai ateras cosas, po fai mostras. A Samugheo, po nai, deu seu stetiu a biri una mostra e fia fata in sa cantina de sa bidda chi fiat ormai <hesitation> serrada cumenti a cantina e fiat po propriu po fai custu tipu de attividadi